பற்களை சரியாக துலக்குவது மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் பற்கள் மற்றும் வாசக ஆரோக்கியம் நமது. மொத்த ஆரோக்கியத்திற்கும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். முதலில் நல்ல தரமான பற்களைத் துலக்கும் தூள். அல்லது பஸ்தி மற்றும் இடது அல்லது வலது கைகள் பயிலவும். பற்களைத் துலக்கும்போது மென்மையான. சுற்றி சுற்றி செய்வது மிகவும் அவசியம. பற்கள் மற்றும் மழுத்துக் குறுக்குகளுக்கு மென்மையான. மூலையில் மீண்டும் பஸ்தி கொண்டு கீழ்முனையில் நகர்த்து. பற்களின் மேலுள்ள இடங்களை (தோல் பகுதிகள். கூட சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.ஒரு பற்களைத் துலக்கும். முறையில் முறைமையான மொத்த நேரம் மிக முக்கியமானது. பற்களைச் சுத்தமாக்க முதல் நிமிடங்கள் துலக்க வேண்டும். பிறகு பற்கள் முறையாக பராமரிக்க ஆறு வெற்றியோடு. முயற்சிகளை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நமது முடிவுகள் உள் நிறைவேற்றப்போவதாக. இதனுடன் துரதிருஷ்டவசமாக கலந்த முயற்சி.